wa qilan cha'nem rii' <hesitation> qajraqatajek pi jun <hesitation> junaam rik'in richaljiil re kinya' saqa'n e cher b'aniik o cheren qas <hesitation> k'axtajek li qe wuxu' li qano'jb'aal wuxu' qachomb'aal <hesitation> kichomb'al chu' qajaaw <hesitation> qaqil wa saqa'n che qast <hesitation> k'o nik'yaj <hesitation> wuni' ne tr't qamam xaq xiktijuul k'ax rimal wani' ne k'ot kimeyan korte'l qas <hesitation> ket- am kiksik'ij wa wuuj xa'rimal la' <hesitation> chanem che qas <hesitation> xikchomaj o xikya' kichoq'ab' re kikya' jun tujneem chaqan ra'aj aj kalk'aal xa' kela' qast k'o k'ax, qast k'o cheqej che' qatijan <noise> y rajawxiik b'la qilan che qas otz jun ke kechomb'al rii' xikiya' kaan, jun kino'jb'aal xikiya' kaan chaqan re qaqeta'maj qasik'ij wa wuuj wuxu' kajtzujun pi qatziij waxu' qaqeta'man che rib'aniik chewa' xikib'an lera' che xek'iyuul jab'eek y xa' kela' kiya'taj jun otz chomb'aal chaqa ra'aj, xa' kela' ra'aj qaya' jun jun otzilaal pi kik'aslemaal qalk'aal <noise>